Noy ciciyel heɓirta semme e ferɗemun fa e yayi, sai <noise> miwiya on tawame e biyoɗe e lebi e no firninta biyoɗe mun e